á miðjum aldri er grunað um gróf kynferðisbrot gegn tveimur ungum börnum maðurinn hefur setið í einangrun í einn og hálfan mánuð niðurfelling námslána kennaranema eða gera námið að starfsnámi að hluta er til skoðunar í menntamálaráðuneytinu til að fjölga kennurum verið er að kanna hvort þetta stenst jafnræði

af áfengi er skaðlegur heilsunni samkvæmt umfangsmikilli nýrri rannsókn viðskiptavinir í Vínbúðinni í dag höfðu þó ekki miklar áhyggjur af þessum tíðindum

leirkenndur sjávarbotn hefur gleypt efni fyrir tugi milljóna við gerð nýs vegar um Berufjörð vegagerðin sá þetta ekki fyrir en segir aukakostnaðinn ekki mikinn í svo stórri framkvæmd afmælisbarn dagsins hið Norræna hús ber aldurinn vel og sömuleiðis þykir norrænt samstarf jafnvel standa traustari fótum en áður menning verður í brennidepli þar um helgina

karlmaður á miðjum aldri hefur setið í gæsluvarðhaldi og einangrun síðan ellefta júlí að kröfu lögreglunnar á Suðurnesjum vegna gruns um gróf kynferðisbrot gegn tveimur ungum börnum kona hans sætti einnig gæsluvarðhaldi vegna málsins í tvær vikur Landsréttur framlengdi í gær varðhaldið yfir manninum til átjánda september í

kemur fram að brot gegn báðum börnunum hafi verið kærð til lögreglunnar á Suðurnesjum tíunda júlí samkvæmt upplýsingum fréttastofu eru þau á grunnskólaaldri og tengd fólkinu fjölskylduböndum brotin eiga að hafa verið framin á umliðnu ári fólkið var úrskurðað í gæsluvarðhald strax daginn eftir að lokinni skýrslutöku konan játaði þá þegar að þau hefðu bæði brotið gegn öðru barninu maðurinn gekkst við því í skýrslutöku níu dögum síðar að hafa brotið gegn sama barni konan sætti gæsluvarðhaldi í tvær vikur en var síðan sleppt samkvæmt upplýsingum fréttastofu er maðurinn talinn hafa átt meiri þátt í brotunum en konan í úrskurðinum segir að lögregla rannsaki hvort fleiri hafi brotið gegn börnunum og hvort maðurinn hafi átt sér einhverja samverkamenn þá eigi lögregla einnig eftir að leita af sér allan grun um að hann hafi brotið gegn fleirum enn fremur segir í úrskurðinum að lögregla hafi lagt hald á talsvert magn muna í eigu mannsins þar á meðal nokkra

minniskubba myndavélar síma og fjöldann allan af myndbandsspólum lögreglan á Suðurnesjum verst allra fregna af málinu menntamálaráðherra skoðar hvort ástæða sé til að fella niður hluta námslána kennaranema eða gera námið að einhverju leyti að vettvangsnámi til að fjölga kennurum verið er að skoða hvort sú leið standist jafnræði Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra

hyggur á aðgerðir til að auka nýliðun í kennarastétt verkefnastjórn í ráðuneytinu er að skoða kostina til að bregðast skjótt við meðal þess sem

að skoða er hvort kennaranemar geti fengið hluta námslána felldan niður eða hvort hluti námsins fimmta árið í kennaranámi geti verið launað vettvangsnám það er

alveg ljóst að ef við förum ekki í aðgerðir núna mjög fljótlega þá erum við að horfa fram á talsverða vöntun á

kennurum á næstu árum og þess vegna er afar brýnt að stjórnvöld og sveitarfélögin vinni mjög náið saman að alvöru framvindu en síðast en ekki síst að við fáum kennarana Lilja segir horft til annarra ríkja sem staðið hafa glímt við sama vanda til dæmis Noregs þar sem þessi leið hafi verið farin með góðum árangri Lilja á fund með menntamálaráðherra Noregs í næstu viku þar sem þessi mál verða rædd en er skortur á starfsfólki gild rök fyrir mismunandi reglum eftir námsgreinum það er alveg ljóst að samfélag þar sem okkur skortir kennara við munum ekki vera í

fremstu röð meðal ríkja ef það er raunin þannig að ég er alveg óhrædd við að skoða þetta með þessum hætti vegna þess að ég tel að það sé bara brýnt fyrir íslenskt samfélag sem fyrr segir er

að málinu í menntamálaráðuneytinu ég er að vonast til þess að ég verði komin með skýrar tillögur í nóvember desember allt áfengi er óhollt þetta eru niðurstöður stórrar alþjóðlegrar vísindarannsóknar rannsakendur vísa því á

bug að það geti jafnvel verið heilsusamlegt að fá sér eitt vínglas á dag niðurstöður rannsóknarinnar voru birtar í tímaritinu The Lancet sem er eitt virtasta vísindatímarit heims í heilbrigðismálum niðurstöðurnar byggjast á könnunum á áhrifum áfengisneyslu á heilsu íbúa í hundrað níutíu og fimm löndum á tuttugu og sex ára tímabili rannsóknin náði til tuttugu og átta milljón manns niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hver einasti

þessi tíðindi koma okkur ekki neitt á óvart fjöldi rannsókna

hafa sýnt fram á þetta og þessi rannsókn sem er verið að vitna í núna er samantekt af fjölmörgum rannsóknum sem við höfum verið að skoða að áfengi hefur neikvæð áhrif á heilsuna Dóra fagnar þeirri athygli sem rannsóknin hefur vakið í dag og virkilega jákvætt að sjá að þessu hefur

dreift á samfélagsmiðlum og og vonandi er almenningur bara tilbúinn til þess að að horfast í augu við skaðsemi áfengis fyrir utan Vínbúðina í Skútuvogi höfðu viðskiptavinir hins vegar ekki miklar áhyggjur ég tek nú ekki mark á öllum þessum rannsóknum sem eiga sér stað af því að það er allt gott í hófi það var að koma ný rannsókn sem sýnir fram á allt áfengi sé óhollt hvað finnst þér um það ég á bara mjög bágt með að trúa því hafi einhver áhrif á þig

þetta hafi áhrif á þig nei en einhvern í kringum þig nei

áfram að fá ykkur bjór og rauðvín það er talað um að rauðvín sé mjög hollt

tekur á þessu og

ef maður skoðar þessar rannsóknir þá eru þær að vissu leyti gallaðar og

ákveðinni tegund af

geti hugsanlega komið í veg fyrir ákveðinn hjartasjúkdóm en þegar heildarmyndin er skoðuð eru neikvæðu áhrifin sterkari

ekki alveg að trúa þessu

þessa rannsókn það eru stórir aðilar úti í heimi já

gert mistök stóru aðilarnir úti í heimi færa má rök fyrir því að svigrúm til kjarasamninga sé minna nú en árið tvö þúsund og fimmtán segir í skýrslu Gylfa hagfræðiprófessors um stöðu efnahagsmála í aðdraganda kjarasamninga fyrir forsætisráðuneytið hlutdeild launa í þjóðartekjum sé hærra nú

en þá og innlendar launahækkanir hafi veikt samkeppnisstöðu útflutningsatvinnugreina ef viðhalda á stöðugleika má áætla að svigrúm til launabreytinga nú sé fjögur prósent segir Gylfi í fréttatilkynningu forsætisráðuneytisins um skýrsluna segir meðal annars að við gerð kjarasamninga verði að taka tillit til fleiri þátta en króna í launaumslag hægt sé að bæta lífskjör sem ráðist til dæmis einnig af húsnæðiskostnaði vaxtastigi og frítíma

stjórnvöld í Víetnam hafa verið gagnrýnd fyrir að bregðast hægt og illa við sívaxandi straumi ferðamanna til landsins margir vinsælustu ferðamannastaðir landsins eru ekki nema svipur hjá sjón eftir mikinn ágang í Víetnam er á heimsminjaskrá UNESCO þar rísa um þrjú þúsund eyjar úr hafi eyjar sem sjór og vindur hafa í

sameiningu sorfið í tímans rás svæðið á sér ekki bara mörg þúsund ára sögu um búsetu fólks heldur dafna í vistkerfi flóans fjölmargar plöntu og dýrategundir sem eru í útrýmingarhættu það er því ekki furða að flóinn sé afar vinsæll ferðamannastaður svo mjög að ferðaþjónustan annar vart eftirspurn daglega fara fimmtán það eru tvöfalt fleiri en fyrir þremur árum leiðin til og frá eyjunum líkist því einna helst fjölfarinni umferðargötu ferðamönnunum sjálfum þykir sumum hverjum nóg um

þessi síaukni fjöldi ferðamanna skilur eftir sig umtalsvert af rusli sem bæði flýtur um í sjónum en rekur einnig upp á

nærliggjandi strendur stjórnvöld í Víetnam hafa verið gagnrýnd fyrir að bregðast hægt og illa við síauknum fjölda ferðamanna Ástralar fengu í dag nýjan forsætisráðherra eftir innanflokksátök í öðrum stjórnarflokki landsins

afsögn sína eftir að blásið var til leiðtogakjörs í Frjálslynda flokknum í annað skipti á einni viku

gerði hvað harðasta atlögu að Turnbull í embætti flokksformanns en varð þó ekki kápan úr því klæðinu fráfarandi fjármálaráðherra var kjörinn formaður flokksins nýr forsætisráðherra skaut á samflokksmann sinn fyrir að stuðla að óeiningu innan flokksins og samfélagsins að óeiningu innan flokksins og samfélagsins

nýjan veg um Berufjarðarbotn sekkur mun meira en talið var og sekkur enn þó verktakar keppist við að keyra efni í veginn deildarstjóri hjá Vegagerðinni segir tugmilljóna aukakostað ekki mikinn í svo stórri framkvæmd taka átti nýja veginn um Berufjarðarbotn í notkun í september en vegstæðið sekkur stanslaust á um tvö hundruð metra kafla enn er óvíst hve miklu þarf að moka í veginn til

sigið hætti og þá þarf að fergja fyllinguna í þrjá til fjóra mánuði til hliðar við veginn má sjá hvar leðja frá botninum rís úr sæ vegagerðin kannaði botninn með því að bora af pramma og taldi að undirlagið myndi þjappast en ekki renna undan

uppi í landi en það hugnaðist landeigendum ekki fyrrverandi oddviti segir að sveitarfélagið hafi ekki talið fært að fara í eignarnám til að ná sínu fram við hefðum að öllum líkindum að mati lögfræðinga tapað málinu málaferlin hefðu tekið fjögur til

fimm ár og það var ekki leggjandi á neinn að tefja framkvæmdir sem því næmi en við voru auðvita ekki sátt við að fara þessa veglínu sem var búið að vara við umferð verður mögulega hleypt á í vetur og vegurinn fullkláraður næsta vor minnst áttatíu þúsund rúmmetrar hafa

horfið niður í botninn og aukakostnaður orðinn allt að sjötíu milljónir þetta er heildarframkvæmd upp á einn komma þrjá milljarða allt annað hefur gengið mjög vel og við ætlum að gleðjast yfir því að fá slitlag á allan hringveginn gengið verður til þingkosninga í Svíþjóð í byrjun september og ungir sem aldnir blanda sér í umræðuna í aðdragandanum þeirra á meðal er hin fimmtán ára gamla Greta sem hefur ákveðið að skrópa í skólanum fram að kosningum og verja heldur tíma sínum til mótmæla fyrir framan sænska

þingið í Stokkhólmi hún vill að komandi þingmenn setji umhverfismál í forgang og berjist gegn hlýnun jarðar framtak hefur vakið þónokkra athygli og hún fær félagsskap öðru hverju en þó svo að Greta sleppi því að mæta í skólann fram að kosningum hefur hún skólabækurnar með sér og gluggar í þær samhliða mótmælaaðgerðunum ríkisstjórn Spánar samþykkti í morgun að jarðneskar leifar einræðisherrans

upp og fjarlægðar úr veglegu grafhýsi nærri Madrid skiptar skoðanir eru á þessari ákvörðun sem var einræðisherra á Spáni frá fjórða áratugnum til ársins nítján hundruð sjötíu og fimm þegar hann lést hann hvílir í

þar sem jafnframt hvíla jarðneskar leifar um þrjátíu og sjö þúsund fórnarlamba borgarastríðsins á Spáni á fjórða áratug síðustu aldar forsætisráðherra Spánar að standa við kosningaloforð sitt frá því í sumar segir að lýðræðisríki eins og Spánn eigi að hætta að heiðra minningu einræðisherrans þingið þarf að leggja blessun sína yfir ákvörðunina en búist er við að meirihluti þingmanna samþykki

hvað verður um stjórnvöld vilja að beinin verði flutt í grafreit fjölskyldu hans í norðvesturhluta Spánar það vilja afkomendur Francos hins vegar alls ekki fjölmargir leggja leið sína í grafhýsið ár hvert en sitt sýnist hverjum um ágæti ákvörðunar fólk á Norðurlöndum þarfnast norræns samstarfs enn frekar nú en fyrir fimmtíu árum segir framkvæmdastjóri Norrænu ráðherranefndarinnar hálfrar aldar afmæli Norræna hússins í Vatnsmýri verður fagnað á ýmsan hátt allir fánar Norðurlandanna voru dregnir að húni í brakandi blíðu í morgun tuttugasta og fjórða ágúst nítján hundruð sextíu og átta var skýjað fánarnir færri en þeir blöktu betur hinn heimsþekkti arkitekt hússins var viðstaddur vígsluna og bjóst við að byggðin myndi færast nær húsinu var efni ráðstefnu á vegum Norrænu ráðherranefndarinnar í tilefni afmælisins í dag

níu af hverjum tíu Norðurlandabúum telja norrænt samstarf mikilvægt samkvæmt skoðanakönnunum og tveir þriðju telja

það ætti að auka það Dagfinn Høybråten er bjartsýnn mikið stendur til í og við Norræna húsið á morgun því almenningi verður boðið til sem byrjar með morgunmat klukkan tíu og lýkur með hægt verður að fara í finnskt

leiki og fleira

framkvæmdum við Listasafnið á Akureyri er nú lokið og það verður opnað fyrir gestum á Akureyrarvöku á morgun við tökum smá forskot á sæluna og skiptum yfir til Sunnu

sem er stödd á

takk já þetta er stór stund hennar hefur verið beðið með

lagt nótt við dag

mikið á ég er nú búinn að sig vel þetta er ekki í fyrsta sinn sem þú

tuttugu og fimm árum síðar erum við komin

þetta er ekki í fyrsta sinn sem þú sýnir hér

það bætist við sýningarrými sem

er hafið og eins og gengur hefur tíðarfar mikið að segja um hvar best er að fara í berjamó þetta sumarið

afar misjöfn milli landshluta

mjög góð hér á Norðurlandi og berin komu snemma svæðið í kringum Ársskógsströnd og Dalvík hefur verið vinsæll viðkomustaður

síðustu ár þau sem þangað koma ættu ekki að verða fyrir vonbrigðum þetta árið þar sem nóg er að hafa og úrvalið gott það má finna ýmis ber mest og við erum svona hrifnust af þeim svo eru náttúrulega krækiber og hann segir sprettuna með þeim betri á síðustu árum en alltaf sé ómögulegt að segja til um hvenær er síðasti séns til að fara í berjamó það fer allt eftir veðurfarinu ef það frystir ekki þá getur það verið alveg út október ef það helst frostlaust vonum

komi meira af berjum til að metta landann á Austurlandi hefur berjasprettan verið góð enda sumarið þar

verið sólríkt en á Suðurlandi muna menn varla verri tíð þar er varla ber að finna eftir afar kalt og blautt sumar hér við Ísafjarðardjúp og á Vestfjörðum

frekar kalt framan af sumri og það virðist hafa haft áhrif á

sem var mjög skæður í fyrra

lítur ekki nógu vel út eins og hún er í dag það vantar mikið á ég er nú búinn að fara þónokkuð víða og það er mikið af berjum en mjög óþroskuð það megi skrifa á

á Vestfjörðum og bindur barði vonir við næsta ár en hann segist þó ágætlega settur ég er kannski byrgur fyrir veturinn en ég vil aðeins bæta á lagerinn hjá mér

átt þrír til átta metrar á sekúndu á morgun skýjað með köflum og skúrir en úrkomulítið

hiti sjö til fjórtán stig og mildast sunnan heiða Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur og Haukur þú ert með

á miðjum aldri er grunað um gróf kynferðisbrot gegn tveimur ungum börnum maðurinn hefur setið í einangrun í einn og hálfan mánuð niðurfelling námslána

kennaranema eða gera námið að starfsnámi að hluta er til skoðunar í menntamálaráðuneytinu til að fjölga kennurum verið er að kanna hvort þetta stenst jafnræði hver einasti sopi af áfengi er skaðlegur heilsunni samkvæmt umfangsmikilli nýrri rannsókn viðskiptavinir í Vínbúðinni í dag höfðu þó ekki miklar áhyggjur af þessum tíðindum sjávarbotn hefur gleypt efni fyrir tugi milljóna við gerð nýs vegar um Berufjörð vegagerðin sá þetta ekki fyrir

en segir aukakostnaðinn ekki mikinn í svo stórri framkvæmd þessum fréttatíma

komið að íþróttum og veðri það eru næst fréttir í útvarpinu klukkan tíu í kvöld en nýjustu fréttir má alltaf finna á rúv punktur is við þökkum ykkur samfylgdina það sem af er þessum degi vonum að þið njótið helgarinnar veriði sæl